Yoshlar uchun oliy ma'lumotli bo'lish judayam muhim. Chunki bu ularning kelajakining poydevori desa ham bo'ladi. Yoshlar agar oliy ma'lumotli bo'lsa ular kelajakda o'z o'rnilarini topishlari mumkin.